منزل احلامى يكون مكان هادئ وواسع يكون فى غرفة معيشة كبيرة ومرتاحة علشان نقدر نستمتع بالوقت مع العائلة حتى يكون غرفة مضيئة وفيها نوافذ كبيرة بتتطلع على الحديقة حابب يكون عندى حديقة صغيرة فيها نباتات متنوعة وأكيد لازم يكون فى مكان خاص للقرائه والعمل